أكثر -ال- الأشهر حرًا في مكان معيشي هو يوليو، وأغسطس حيث <hesitation> تصل درجة الحرارة إلى مستويات عالية، أما أكثر شهر برودة فهي يناير و <hesitation> تنخفظ درجة الحرارة فيها، بالنسبة للرطوبة شهر يونيو يكون عادةً رطب، بينما أكثر شهر جفافًا هو ديسمبر بحيث يكون الجو أقل رطوبة.